شوف يا اخويا انت بتجيب الخبز ياللي النوع اللي انت بتحبه او بتريده وتجيب الاشي اللي انت بتحب تحطه جوة الخبز وتجيب <hesitation> وتفتح وتفتح الخبز هيكي بالطول وتقوم تفرد الاشي اللي انت بدك اياه مربى حلاوة ايا كان الاشي اللي انت بتريده. وبعدين بتجفل الخبز وتجطعه كيف ما بتريد.